إذا تخ إذا كان بإمكاني أن أكون حيوانً بريًا ليوم واحد، بختار إني أكون نمر حيوان قوي وجميل وكمان يعيش قي بيئات متنوعة وبيئات مختلفة وكمان لأنه يحب يستكشف الغابة ويتفاعل مع الطبيعة ومع الحيوانات الأخرى لأنه يتمتع بالحرية الحركة وأهم شي القوة.